نحب نرجع نعيش في الفترة الجاهليا, نشوف حياة العرب كيفاش كانت, ونشوف كيفاش الشعراء كيف كانوا يعيشوا, ولخاطر إني مغروم برشا بالتاريخ, وخاصة مغروم بكتابة العرب والشعر العربي متاعنا, ونحب نشوف كيفاش كانوا يعيشوا حياتهم, ونشوف كيفاش كانوا يعديوا يومهم, وفالليل شنيا يعملوا, وكيفاش يرقدوا.